Yo prefieru de deprendel a bailal. Me gusta la idea de movel-mi al son dela música, sentil la energía i la passión del baili. Me paeci que bailal es una horma d'espressión corporal que me premiti de comunical-mi de horma no verbal, i que me hazi de sentil más enganchau cona música i comegu mesmu. Amás, creu que bailal es una horma d'atalantal-si i de desfrutal del momentu, i que m'ayúa a quital-mi l'aginu i a mejoral la mi hebra. Me gusta de deprendel estilus destintus, la verdá.